Gne karazane raha magneno sofiny koa: ohatry gne trompety reny da gne fluty, gne clarinette da gne trombone de gne farara regny avao koa.